<noise> Anisan'ny firenena mankafy fanatanjahatena ny firenenay a, de ny firenena- ny baolina kitra izay maha vory laninina tokoa ny vahoaka ao am'firenenay.